Kiti kitike ñó'o na kixan ngu tiñomi, tiñomi xó ta ñó'o ni keti veveni xakonoti nra to kuii, ta kuxati nreiti nreiti, ta no ni xhiniti no iin koo ta jan nravati no no hó koo jan, ta tin ñati xhín nratí, ta ho o on. no xhitón jan ni ho o on. kuaditi dini koo jan tá kuxa na kanti dini koo jan tá, jan'ni ta xañatí ha tintuti tiyóto, tiyóto yó ta dikani chikati ta ho o o xá, xaonó tiñomi yó nrá no kitokuii yó tá nreni ñati nreni ñati ta no xhiniti na ke tiyoto jan ta ngu nravati ta ngu tinñati, ta iin hora kao diani chi chinti tixhi tiyoto jan tá, ta kinenriti ho o on. chiti tiyóto jan gta hú xa ñatí ta ho o on. dú tiñomijan ngu kiti nonoi na ke ñó'o ná ná kiti kixan tinti kiti kuchi katí.